Al e dificilissim rispundi, se diventu ün can, se ven-u trasfurmà ënt ün can i farei tüte le coze ch'a fa ün can cun la diferensa che magari vöi fe d'coze che fazìu cuand a i eru pa ün can, cuindi magari vadu cugeme ënt ël let, m' bütu suta le cüverte, mentre ël can ënvece a s'cugiava për tera vizin al let